भोन्ग्पन्ग् नि नम् प्रज पए <hesitation> अव मने बेम्बु, <hesitation> पए कदम्। कदम् बोन्ग्पन्ग्, होग्रु बोन्ग्पन्ग्, <hesitation> गोइ बोन्ग्पन्ग्, गोइ। भोन्ग्पन्ग् मने <hesitation> बितेल्नत्। अम्पए लपसैको, <hesitation> अन्तिदिस्म, बरै बतौ। अम्पए सिजु बोन्ग्पन्ग्। <hesitation> भिहोर् ज पए <hesitation> पोरोनि, बोन्ग्पन्ग् कुअ नि नम्। <hesitation> भरै बतौ बोन्ग्पन्ग् ज पए <hesitation> जेक् पोरोपुर पुजि, बिहोर् बोन्ग्पन्ग् नि नम्। अम्पए अव ज <hesitation> पए बेम्बु त्रि।